An lo nari xinla det xinla gailan xitinla ga ole nario latun nax uriolax naxt la llagan ralla llinga lalla xuga diika la xan lluga tuagai la we xinladika nika riax nika xinla gugan to rgoka noman ni nale rio las nakan xinla no gai len norbiana rano o xinladika ta niene rika rano du llu diikaꞌ ra diika rablla diika rall xnaꞌ kwan la chi diikaꞌ rall da lleile na nakax no gall lli xnaꞌ la ronna ro um dikana mai no diika retran to bial xinna kolor gallina wale na a detlan lliken ware llia ra lliaga rallé raniaka lla ruga re raniaga lli yix̱ꞌ ra xinladika yix̱ꞌlanidet lanlli gakwan la na le duurla nasta gane na dade logadimi ite le biana ta kwa biana xinladika rallaga xiana laga mansantanie luguia lolla lo renol la tu chach ratuka beto riga ika mieti miet dilaga xto miel de nitika dala lliaga perlo niegue llite lor bian na no galli